أنا نحب تكون عندي القدره على التحكم في الحيوانات علاش لأني نحب الحيوانات ياسر نحب أني نخليها تجيني نخليها تكون بجنبي نخليها أني أنو نخليها تحس بالأمان و ثاني حاجه أني نخليها تكون بعيده على الناس أو البشر باش متفتسرسهمش.